. Źipuo moźiḃami kuġune kíġi, kóźumuiniġugoyũko. Monañameźianimo nima, konañananavien, moinievienale. Moinikuġune kíġi banikeġenuġomelaa boḃundoġo, okonavieniġo nima. Ázoimiazualelonizo manaxarẽkomimiame, konaeźianiġo. Koinivuorale, koinii évienunźe.